समुद्र के लहरे के आवाज के सूसूरेशन कहल जाईछे एकर। मतलब फुस्फुसाना समुद्र के लहरण के आवाज पानी के। नीचे की चीज के कंपन से बनाईछे इस समुद्र के लहरे हवा। भुकम कुर्टवा करसन आव पानी की सतह के हिलावेवाला। भुस्फुखलन से बनाईछे समुद्र तट पर लहर की गती के। सम्वेश कहल जाईछे आव इह बहुत अच्छा लागेछे सुने। में समुद्र तट पर लहरे हवा भुस्फुखलन से बनाईछे।